Paia bon nene tsun, kah kokoma ei tsene naa en tes, gono kora maar arah kah gasai en tes, en tes nene ras gusa kora kanu. Kah suai, bon buanavi ene vape kavirae. Pe u an varona ei kasuai parae en tes, en tes nene nau kah hara mam vikam bunubunu nene nao kara a kara, kake ta ras vutai iana. Kah tsun ka, pota nan bubu na, kene tsun kasua vots sasai. Ene vanu, no koa pe nas er pah nas kumar sova nas kumar buanavi. Vaki ta ar kora tse mama an me, povo kua to noinoi akuk ane tsene ras mata iana. Mam to korakora kukum buar veri, kah bete a kokome. Koh nio bon nene tsun tsakorai, ka tsoe tsene nai pa ara bau vu. Konio bon, nene tsun tsa korai, ka tsoe tse nene para umbam. Ta koro piara pene kah kom ki bon pah kuruts kas. Sovon pa kuruts kas, nane kita ras vo tambau. Poh vah nambana to vagana po niu potana. Kenene kara kara peke ta ras vota paia bau. Kah tsun kora kah vuts akuk sasai en sanana kora, nene vets as hei poh kua to dede nor ma nauvana. Ka tsun kora kah tete num po ra rior, kah dei pa naovana buanivi. Kah naovana buanavi, kita ti va inu to an nene roro paia to an kakomane e pe tsumbuene.